קודם קויפט מען א בייק מיט טרעינינג ווילס, און נאך דעם לערנט מען אים אויס וויאזוי זיך צו באלאנסירן. קודם זאל ער ארויף לייגן זיין פיס אויף די פעדעלס, און ער זאל דרייען שטראק זיין פיס, און זיך האלטן גראד און אזוי, וויאזוי, מ'לערנט אים אויס צו באלאנסירן.